A suni nu kuni ja nu kuni yo va'a sa'ayo te suni ku ja kuni este kotoyó maáyo te nu tu kunio kotoyó maáyo te ya'a yu'an nu sa'ayo te vatuni ja kuni esté nu taányo vatuni kuú yachɨo pero nu nu kótoyo maáyo nuu va'a sa'ayo xɨnɨó tu nuún esté nu kuni ja va'a kani inɨo chi nu ma kani va'a inɨo te ñuan yachi ja ku kúyoo xi nun vatuni kiɨn kue'é yoó vatuni te ja ku kuni ja va'a kani xɨnɨo.